מ'טאר נישט צולאזן בוליאינג און חדר און, און סקולס. און וואס מ'קען אפהאלטן פון דעם מ'דארף מ'דארף רעדן צו די קינדער פון ווען זיי זענען קליין ווי נישט שיין ס'איז. און מ'דארף אויך בילדן די, בויען די קאנפידענץ פון די קליינע קינדער אז ווען איינער זאגט א שלעכט ווארט פאר דיך מיינט עס נישט דיך ס'מיינט נאר ס'קומט פון יענעם וואס יענער וויל זיך גרויס מאכן, דורכן דיך פארשעמען.